أكيد الفن بيعبر عن المشاعر والتجارب البشرية لكن الآلات ما توصلش الفكرة بشكل دقيق ومش كامل، لكن طبيعي الفن غيرها لكن الفن يعبر عن المشاعر والتج- والتجارب البشرية، الآلات ممكن تج- تنتج تنتج أعمال تشبه الفن لكن أكثر دقة.